باش تكتب رسالة شكر مليحة و لطيفة لازم تبداها بتحية مليحة و تكتب في المضمون الجميل لي دارولك هداك الإنسان و تشكرو عليه.